Menurukku inni nakke inni hp a inni nu panting kalia inni ri kalengku untu' nakke ka inn todo' biasa pole' ku pake aktelpong punna laku telpongi tutoa ku <hesitation> inni todo biasa pole ku pake lampa sikola lampa punna lampa anjama, pokokna injo-njo hp a, nu ni butuhkang kalia punna allo-alloang ka injo-njo hp a kulle todo' injo ku pake punna riek lak-la-lakuhalli na ku tala kulle lampa akkulle ji langsung ku telpong injo pabalua suro ngerangi lampa ri ballaku riek to injo biasa aplikasi injo ku bukka ri hp a, biasa todo' riek ni kua <hesitation> wa, biasa todo' <hesitation> pesbuk, riek todo' biasa instaagram ku bukka ka iya to' isse njo ni pake akkomunikasi, allo-alloa injo hp a injo mingka battu kunjo-njo ri aplikasia nampa injo ballo na to' pole injo hp a lohe to' sebenarna manfaat na injo hp a ka punna riek injo keluarga-keluarga garring ri kamponga, na ki lere <hesitation> kulle ki na hubungi ka punna anre injo hp injo Apa la ni pake anghubungi ki punna nu lere ki <hesitation> injo barang-baranga injo nu biasa pole lalang ri anua ri hp a ka riek to injo aplikasi ku nikua shoope riek ngasek minjo barang-baranga kunjo ni balu apa-apa njo ni kakrakki kunjo-njo riek ngasek i tinggal gitte mami lammilei ka nakke injo biasa malli a baju, malli a salora malli a sapatu, sandala untu' ku pake to' injo siallo allo-allo, ni pake anjama ni pakei tinro pake anrio